उपर वालाई एलियन्स है, आपने जानकारी लेवाईं कि वहाँ कसो काई छे। वहाँ पर कसी वेवस्था रज, काई भोजन, पानी रज, काई रज। अक्सिजन कसो मिलज, दिन, रात कसी होज वहाँ, जैसे हमारे हैं। तो दिन सुबद छे बजर सूर्य निकल, शाम का अस्त ह होज, और फिर हम दो बार भोजन कराँ। यहाँ चाई, पानी, नास्तो, उपर कसो काई रज, कि वो लोग किना तरको उनका भोजन मिलज। काई होज, यहाँ जानकारी लेन का लिए, आपने का यहाँ जिग्ञासारज। कि आपने जाना तो सहीं, कि नीचे प्रत्वी पासो छे उपर कसी काई वेवस्था न रख। यहाँ जानकारी लेन, नीचे प्रत्वी वाला व्यक्तिक जिग्ञासारज असी।